<hesitation> Mbea kakra a mase- makɔ hɔ nserahwɛ yɛ " Boti Falls". Mokɔree no muhuu dɛ nsu efi ɔayɛ dɛ bepow bi do sian. Nsu no wɔ mu ebien <noise> mokɔr hɔ no wɔkyerɛɛ dɛ nsu no wɔwɔ banyin na wɔwɔ ɔbaa. Banyin no ogu gedigedi na ɔbaa no so gu tseaaaa ahoɔdzen nnhyɛ da nnyi m' naaso wɔkyerɛ dɛ ɔbaa no fa nyimpa mpo sen banyin no. Bio, mokohun abɛ a okitsa tsir ebien ne mba no ɔyɛ akɛse ahorow e- ebiasa mom a nkorɔfo tum fow tsena m'. N'ase no na ɔbotan bi wɔ hɔ a wɔse etsena do a ebɔwo ntafo <noise> ntsi eno so mokɔe kohunii. Nna masan so akɔ "Cape Coast" Aban kɛse m'. Mokohun <hesitation> beebi a ɛna hɛ- nkowa a aborɔfo n' bɔtɔ hɔn fi ɔman yi mu n' wɔdedae. Metsie hɔn abakɔsɛm beebi a wɔkyere Yaa Asantewaa kɔ toe, aborɔfo no a wɔbae, hɔn a wodzii kan wui beebi a woesie hɔn wɔ hɔ nyinara. <hesitation> mokɔe kohunii <noise> na a mesan so kɔɔ beebi a wɔfrɛ hɔ Enum, morokɔ na muhuu Akosombo nsutae kɛse no na nam nadze a wɔtontɔn wɔ hɔ no nna ɔyɛ enyika, bi koraa wɔ hɔ a aha no nnhyɛ da a nnhu beebi a ame mowɔ no nnhyɛ da a nnhu <noise> ntsi <hesitation> bea a makɔ hɔ nserahwɛ nye n'.